Bélgica otuvu l'endependencia delos Paísis Baxus en 1830, s'industrialiçó mu ligeru i s'envirtió nun centru cravi n'Uropa. Tamién izin qu'es un reinu hundau namas que pa xorobeal alos alemanis i alos francesis i enque an tiníu munchas estoforeas pulíticas nel passau, paeci que van palantri.